لو سألتني أكيد بختار أكون موسيقار الموسيقى برظه زي ما جلت فيها سحر تخيل أجدر أوصل لجلوب الناس وكمان أجدر أخليهم يحسون بكل شي، الرسام أيوة أكيد حلو بس الموسيقى برظه مجالها أوسع، وأجدر أوصل فيها لكلل فئات الناس.